<noise> Mba ho ampy torimaso adin'ny valo; da laha ohatsy miasa say; da akipy n maso. Tsy asia inonino gn anaty say. <noise> Vita izay da miay; <noise> da aboaky ny rivotsy, <noise> miay, aboaky ny rivotsy. Zay avao gn' apodipody da azotory tegna ndreky ino problemo misy. <noise>